Edesi edi udia kied emi nnyin imade ndia mi ke etu. Edesi etem edesi k'usañ k'usañ. Usañ kied edi uka ukedep edesi udi afo enini edesi anwaña esin ke Naina, asad, asad edesi ikpo esi, asad ikpo Oro esi usad ikpok Oro usi me akpode ofo efan ofuri ikọpk oro esi ufuri ikpọk oro usi ofo esin ete mmoñ usin e ke mmoñ usuk ikpọk oro idifiọrọ afo ọdukhọrede e esi etem kaña akpa oro utem ekaña akpa oro idiwọrọ mfia mfia mkpo oro idiwọrọ ofo eyed e esin ke esi ndin etem e ata nditem utem e uka ko, ekpeme ekpeme mmoñ nsie mak edesi oro idiburọnede ekpeme nte ofo esinde mmoñ nsie oro edesi oro idiburọrede utem e uka ko, inam nte eyem ndibebid ofo esin inuñ usin inuñ oro ofo atabi ufabi esie uka ko afo ada ikpañ esin esukbode aka isọñ esi oro mme ndi mmoñ oro asad mmoñ oro isad afo etemerede esi oro enim mme enyem ndida mmoñ unam ndia, ama ọkpok unam ama ada ntoñ edi esin inuñ esin ntuen esin mme mkpo mme mkpo, esin ọbu ọbọk e ƙusun emi enemde afo ada mmo oro ada awari do adia. Efen edi emi esidade mkpo mmakara eda edia e e etem adin kikañ adin oro isana ofo esin inuñ esin eyin anwaña mme mkpo mbin oko esin etem tutu kpukpru mkpo oro ita mmoñ oro isukhọde ika isọñ afo etemede enim ada oro ada awari. Edesi isip unyem ndikem uma, ofo otuñ e anam nte akanamde akpa oko. Ama ọtuk isip ama enim, ada mmoñ isip oro kini etemde akpa mmoñ esi ke edesi oro afo ada mmoñ isip oro ada etem ata nditem utem e ofo esin inuñ esin ntuen ọyọk eyin esin, esin ọbu, mme emeyem menyene iyak ofo esin esin mme mkpo emi ọnyuñ eyem de ndisin ekepeme mmoñ oro ini etemde eko kikañ ofo ọdukbede mmoñ oro efen enim mak otudo mmoñ eken mii imimeuke edesi oro kikañ yak edesie oro ebid afo anwaña mmoñ edi anwaña esin, ekpekpeme, udiọk nte esinde mmoñ ke edesi oro siak edesi isip emi akamade adin esibọburọnede udiọk nte esinde mmoñ edesi oro iyeburọde edi udiọñọ nte esinde mmoñ ini emi mmoñ oro asadde afo atabi esie utabi usie afo ada ikpañ ọ ikwan eke onioñde esin ke esi oro yak esi oro aka ọkọtuk isọñ oro itoño ndisad afo ududiọñọ datke ududiọñọ ke edesi oro asad ofo ndin etemerede ọkup adia.